Awʋ ɛkʋyɛni lakʋ akɔ neuya nʋ iti niti yakɔsʋ nɛfɛ isi dʋ ɛfɛ isi dʋ nʋ ayʋ iti yakʋtʋ vli ʋsʋ emie kʋ adʋ isi la akɔnabe dzofʋɛ anɛ bido no ayiti kɔfɛ dʋ nʋ ayiti kokodʋ nʋ ayiti amɛ lake ʋmolibi nʋ ayiti ladʋ ɛkʋdi kpekpe ɔdʋ nʋ ayiti bʋa etinɛ bʋakʋ ayiti abalo anɛ dʋ ɛfɛ la akɔnavli nitidi layɛ itiɛ anewi lamɛ yavli iti nedze bewi kew ʋlila tata amɛ sila mebikɛ dzʋklɔ bi dʋa tamɛke kɛmatʋ dzʋklɔ lamɛ akɔnadʋ niti dili layɛ ananadʋ dzʋklɔ ko itiɛ kadi kadʋia kamʋnʋ adʋ dzɔklɔ bʋakʋ <hesitation> dzɔklɔɛ menyue ivi kɛla makɔnadʋ dzɔklɔ nʋ atatiti layɛ iti wani dʋ ɛlʋ ɛlʋ <hesitation> timeti dʋ ɛfɛ akɔnadʋ dzakalibi ɔdʋɛfɛ ʋnoko mɛm kɛma kɛm kɛmadʋ la ayiti layɛ mɛ ɛtʋyɛ wani la afɔnaba nayi iti niti mɛ ananavli ɛk itiniɛ bʋakʋ iti abala makɔnadʋ ayʋkʋlʋ layɛ iti niɛ bʋakʋ ʋkʋlʋ ʋkʋlʋ ayiti nadzebewi kayi la mananadʋi mɛ miakɔsʋ iti niti laki banadʋ okʋ nioo.